Zaknara man este ne- ne nara este rorochencheri na zak'' dira make erdiguieni sekna puelteshno kedia mabay xsianma, gay ronch chitini nina diraniwan sekna gaxuewekw, xwekw diyiri- rioma sekna lan plat nina nakdiraniwan kosaldiera nibay deknar xwekw sekna gabiroch nibiruch ni porsikos rotkos ninozakꞌ dirio yeroch, jegoni poner chiaꞌ yilo sekna este xkaman danlox kamanchi yiriera maloka, chichaloche tieterenimarokə rama lo xplat wen nilo riach dierama rake seknag este <hesitation> sankod gama ni pursiengara gar gani sekna nas niaꞌ buen wnasnaꞌ buen orgagasa buen bieni gak fay porsieren niarani naꞌ didrani mank wan seknaga este <hesitation> wag sekna bzin. Orale tal sgak tu komid xtanwaa, klodote lamachat awman, <hesitation> tanoto xob nocha to xob, lan goch retrawgak graman dietam maxob rawma bzaa, tan not to sop, wlaa no chapan, chira gakwra man chigrakani xshe, chot- choteragakwin zaknaza naranbieaꞌ kon bxeyin ba wllemaꞌa na nogachi pankteba aga ka to guelguich sefua orale seknaga este sto moxkit kwe cheriemarienas nas todans todakat eske golat todañina siendoxaꞌa marebay ziangana gakchwche, daazirama nakramakwand naron diagan, gone tocheg skeꞌg latokwane jteg, totoshi koseskebay lare laramarakkway ramata este renrena maren nasniena golan smayaa napacha gaka gakwa to toladiro tachi gondirama. Gondira xmandad gediara maren por klaramaks anarama oarale gunchingano godan noga obiro chironi takwe borr nazieneron shama, naꞌ ziebirochka orale ya ron gon di bniet to cheni atab bnie to kwane guilag wnieneꞌ to wxoalə. ro gak ro romdimieti <hesitation> to mandade tiesse